mah no me piaxe guæi bagnâme inti laghi e inti sciummi perché o lago in special mòddo o l'é peigôso ma se proprio devo anâghe me pòrto appreu o costumme un sciugaman e a cremma pe-o sô